Al e mei esi utimista përché parei ün a viu cuntent e a sta bin cun la famìa e cun gl'amis, esi pesimista a serv a niente përché ün a ve ël munt tut stort, ma ëntà pa esi parei, ëntà esi cuntent e utimista